مشاوير السوق ولا البقاله ولا الفرن دي ممكن تكون في كل يوم تقريبا ومرات اكتر من مره في اليوم ،لكن الشروات الكبيره بتكون حوالي اربعه خمس مرات ، لكن بتتفاوت حسب كمية الحاجات الداير تشتريها والحته الداير تشتري منها ، لكن اغلبها بيكون بين ساعه لي ساعه ونص وفي الغالب ما اكتر من كده